اا فنجان القهوة أكيد أبدأ يومي بالقهوة وأخصص لنفسي وقت <hesitation> للاسترخاء. في العادة أصحي بدري و <hesitation> أحب إني أطلع علي الأخبار أقراء شئ جديد <hesitation> بعض التمارين. الحركة في الصباح تحسسني بالنشاط الصراحة, وتخلي مزاجي أفضل بعد ما أكون جاهز أستعد وأبدأ بترتيب خطة اليوم هذه الطريقة تساعدني إني أكون أكثر تركيز ومستعد لمواجهة <hesitation> أي تحديثات أي تحديات خلال هذا اليوم.